ci ghishiyau wa pa vinahyin fakwi wa iyu si wa sinnusi yan zhahyiyai Ghani wasin vinahyin bakwai din ghi wu bi wi Ghani wassin vinasin wu ndaka sina ghi wu ndaka tsiga khin lthini wa tsigu wu diva wu ndaka buga vinawu nawi wu ndaka sina vina wayu wu ndaka sina ghi tsaghi sinu wu ndaka sina yani bu hyi layi khin yani bu hyi kwi laya’a ghan we’e shinakhi vinahyun bakwi ci Ghani lthi kaman hyi kumakhi wi makaran tai wu ndaka sina ghi wu ndaka t’aya khin ghanwi wa siba subu wu tsigiwi khin wani wa kuma wi ta wuya ni di vinasin wu ndaka kuma yani buy a umma di yuutasin wu ndaka kuma yani Ghani wu ndaka khiya ma sai wa khiya wa ga ba biya yuughi wa kumiyusin yani bu hyi wu kumi di’e Ghani vinasin hyi bu mbanai tsagi tasin hyi wi mbanai ya khin. Kariya wi mbanai ya khin hali bu mbanai sai wa biyusi di ghamai di muzi tawi yaba kuma lthingwan Ghani ga hyi khimahyi yai di ba wu ndaka sinna vina lthini e a mbuna vina lthinana’a bu mbunau vina lthini’e wa du va wu ndaka bughu si a ndaka t’ayawu gyirni bu wu kwi layusi ghan we e sinakhi vina hyun bakwi ci ghishiya ma wa kunmusi ghi ma wu ndaka tsiga khin dingha bu wu siniya Ghani dai buy arena.